Una motosierra es una herramienta mu potenti que tie una caena con dientis pa cortal la maera. La caena se menea mu ligeramenti por mé dun motol, essu le premiti cortal troncus i ramas mu faci. La motosierra furrula de horma que la caena repía alreol duna barra guía, atezandu la maera enquantu que s'achucha con huerça. El cocu l'assuntu pa hazel un corti güenu es mantenel la motosierra en movición i dil dandu la presión propita. La motosierra es una herramienta hundamental pa muchus trebajus, dendi la tala los arvus ata el apreparau dela leña.